ഓച്ക് സന്ഗിത ഇന്കോന്ജി ഉത്സഹ, ഛുരുകദു ഛലിസവുന് ര്ഹ്യ്ഥ്മ്, ബുക്ക, രുദയദ്ദ ബര്പുന ഉന്ജി ശക്തിനു ഇന്കു നിനപിസവുദു। നിഥ ഥിവ്രവദ ബേഅത്സ്, വസുലു, ബുക്ക, ഏലേത്രിച് ഗിതരിദ്ദ ബര്പുന ദനികലു, മനസിക് വാദു നമനു ഉരിദേബ്ബിസവുദു। പ്രഥിയോന്ജി രോച്ക് സന്ഗിതഗു, പുര ജനനു അയ്ഥോലൈ കരേദോയുന ഛിത്തിന ശക്തിയുന്ദു। ഇന്ഛദു, അവോന്ജി നമ്ബികേ, അഭിയിമന, ബുക്ക, വിശല് ദ്രിശ്തി കോന പ്രതിബിന്ദു സവനു।